E kuqe, e kaltërt, e gjelbërt, e gjelbër qeltë, e gjelbër mbylltë, e verdhë, e zezë, e bardhë, teget, ngjyrë vjollce, e portokalltë, ngjyrë kafe, ngjyre hini, pembe, cikllamë, e argjentë, e artë.